<noise> Manao <noise> azafady <noise> ragnitse, <noise> nao lelahy <noise> zay. <noise> Manao <noise> azafady <noise> tompoko, <noise> nao <noise> ampela <noise> zay.